Poata ti layalia i mosbi. alia mataralia takalata ti taramenilia mamana ka. a luma. mamana luma. man panna man luma ti tareyalia i mosbi. Ats hotel tina kayalia. a toa ken hotel. alie ma taten taregia marken makum eni i buka. a panna luma. A kateron ngueriu ton tolala lift. teron suatase tunerlam batena kami yasa. alami no. no ye none tara hotel eni. alami soho ya tara hotel. alamu tsitsibu. alami. mamanaka alami. ali masa ova tina kayalia tara marken makum eni. ali la has me ats katun. ats katun tu hakui laneya lia i han i luma tanen. none te lagonome yolia. nonei ats tahol ats niga. me teron likoto meyenlia. li ma lahas mele ta money,. li lakoru melats seven kina(k7. 00) koru tilamelali mosbi. se ni. sana lia tima kameya marken katun eni. galie go manapin ka here has ya katun i tara han i mosbi. lie. poata ti kayalia. li. li tareya mamanaka tsimus. mamanake. hereye tsimus ye tar. A mamana stua(store). makum teron hahol neria mamanaka. ka meya man makum te hahol neya manka. mankan raranga. mobile. na naha. kannou nahana. mamanakalahas. kubi mosbi. amarken a han. a tolo. a mamanake lasena. nikaka e la se hasina nigumgume lasesina. mamana ke kana tara kate ngueria money. money romani mosbi. pan. pan koruna. sa poata te lalali ili. hereya. a toa ken nimase kantoaye taralia. li masa. ali masa balte hakats neg. alie go mas lalen tala tara tanta makum. lie go mas lalen. ta tanta. ta tanta tolo. balte tara lenig ta tanta ka ta niga. ta tanta ka ta tsimus. u luma ta ken luma ta tanta ken a ka. me tigi markato meya marken lume ni. tse. salia. lie. ni hamanasa. lie hakats nua tlasneg. li la hakapi mosbi. gale gomas lalen tala ta tanta makum. lie go le bali. tsia lie go le australia. Tsia lie go lie go leme ta tanta manken toleni. salie hakats nua talasik. tara naha. li. ali tara hakape na li kahakaye tara makum i moresby. li sagoho hakapeyen. na li kahakapeyi tara makum eni,. li no a nahaken kannou a tsimus. mataten noweya lie ni. li no hakaapeyen. nigana. se mosbi. lie peg. tana makum tena lalen wegolia. lie mas tareyega e mas tsimus neni mosbi. tara man poata te la no eni. lie mas lanualasig. lianuana lie markato wagi me. lie mas lanua talasik. lie mastareyega nikaka tara lia i ahana. ahana tolo eni buka. Nahaka ti po sileyilia. nahaka to posa sileyilia. lima posa sileya le go katlas ye buka. lie mas lagi mosbi. lie mas lagi bali. lie mas lagi australia. tsia lie mas lagi me tara man tana man makum. se. ni. alie mas lanua talasik tara man makum eni.